La iaho zany e naniko voalohany zany e, ma- manambatry sakafo satria iny da tena ilaigny igny ambony e rano egny, manambatry sakafo, manambatry rano, da manambatry ankazo, zay zao e raha tena ilagny la fa ohatry ka hoe alohane miampita rano zany zay gne omaniko.